Ni rsheba a sheb soste na re nac bël porque bël bal gauya bël beñ sheta nac sheta nu sremeid manga nac manga te maiñ shuuch ni nac rsan venen steiñ manga rian ne lo shikien beñ chic ti ru beñ yác nic nac ni rsheba bël to bal ri manga lo beñ na bal rhual sabeñ manga rual riet shat manga lo beñ val tisa beñ gual bël ti bël shiat lo beñ se manga shines manga se manga per rsheba manga na re ru lloba bël rsheb tostea bël lla nu ste maiñ ni lasa bsi shaac lisa nu lisa chidi nac na manga maiñ llas nic nic si gac maiñ shuuch sa nic bal gauya la nic beñ sigac rguitk manga beñ con te gauya manga beñ rguitk te manga beñ maiñ ni la bsi shaacga porque sigac maiñ <hesitation> nu stal venen ro manga na bsi shaac pur nis llas nis beit toste bri len manga china nac a bguitk ne manga bri manga chicane rni rashi mas nis si steiñ manga khiä los shab beñ khiä ni beñ ruñ ne lleëts ni beñ rbene lleëts- lleëts dee rshadolli ni beñ nis shuuch ni ri si rgats len manga chine rguitk beñ manga na beu nan laa chicane rri ra manga rri soste ra manga rri bël rri bsi shaac bri rri este tiemga china nan laa toste chic rri ra manga porque nanla len daiñ nanla riïl ra manga nis riïl ra manga yë ra manga chicane rri ra maiñ shuuch ga per peligra ra manga shet maiñ sac dine bal gauyala manga roob te ramanga sigli bël sigli bsi shaac te blo nac ra manga maiñ shuuch nu soste benen ro ra manga bal gauya manga beñ sguitk ra manga beñ per por te rratsi ruñ manga daiñ beñ.